अ ल्ग् बुन्ग तन्ग ब्ल, <hesitation> अन्ग् ल्ग् बिरत् मक्ससे ल्ग् दुन्ग। अ ल्ग् फोर्नि किजिरु अन्ग जिरे अन्ग ल्ग् ब दुन्ग, तो बे ल्ग् फोर्नि किजिरु अन्ग रिबदि ल्ग् ससे दुन्ग। अ इ अन्ग् निजिब्लौ ब अन्ग् गिजने हय कुअ इ। अ इ क अन्ग् मलौ ब ब मुजन्ग्ब न। अ इ कुअ अन्ग् ल्ग् होन सने न त इ बिअ अन्ग् कुअ ल्ग् होन नि सन। अ इ अन्ग् कुअ मलौ ब ब एफजप् कलम। अन्ग् <hesitation> तप्से यौ तन्ग्ब त इ लिन्गोर् बल्त इ। भिअ इ मलौ ब अन्ग् त कुअ इ एफेलेब इ त इ अय। अर बिअ इकु अन्ग् मैब कुइ पुद उगुले ब त इ लिन्गोर् बल्त इ। मल ब ब बिअ फय। मैब नुन्ग मैब मन् त्से गौनि ज त इ बुन्ग न नि। भिअ तन्ग्ब त कुअ इ अन्ग् कुअ ब त हिय। अर बिअ <hesitation> अन्ग् निजिब्लौ एफेअजप् कलम। भिअ गौनि न न्गुजुमे उलोस अन्ग् कुअ इ लिन्गोर्। अर गौनि न न्गुजुमे उलोस अन्ग् कुअ इ गुज् कलम। तो बिअ बिअ इकु पेर्वदि ल्ग् फुर्कु अन्ग् ल्ग् सन। भिअ ससे ल्ग् अन्ग् निबिदि। अको अन्ग् पलौके ल्ग्न् न सन।